Þuizle vizitja pasa, xu anxu hei. Bambu suti ratu ai. Ratu ai, mau tu ai te anja. Brinjal de chu bon kon anja. Bean de chu bee kan tija. Hei, bitter gourd laule hei. Melon de hi chu chanka kan tija. Bitterberry, sam tote kan tija. Cabbage hei, zilfum kan tija. Cauliflower de hi, parbor kan tija. Capsicum hei, mar chapui lian tji kan tija. Chilli hei, mar chapui lian tija. Chilli pepper hei, mar chapui lian tija. Green gourd hei, squid kan tija. Cucumber hei, fung ma kan tija. Dal ben de hei, dai lua kan tija. Garlic de hei, purun far kan tija. Ginger de hei, so thei kan tija. Ladies finger de hei, borsia be tija.